بين رياضي مشهور وفنان مشهور فاصل ان يكون رياضي مشهور حتى نحس انه قدوة عندها تأثير اكثر من ان يكون فنان الاجيال الجديدة والصغار يتأثروا برشا بالرياضيين اكتر من اللي يتأثروا بالفنانين يعني الرياضي ينجم يواصل مساجات وينجم ياسر في الصغار ويخلي دنيتهم تكون خير مش تخلي مستقبلهم خير. اكثر من فنان وبالتالي نفضل الكل رياضي مشهور